Mebɛpɛ sin sen dɛ mebɛkenkan buukuu. Sin ne nhwɛ dze, otum boa wo ma egye w'ahom yie. Ne nhwɛ noara mu no, itum fa mu da na mbom sɛ merekenkan buukuu dze a, ͻno buukuu no dɛw ntsi ͻyɛ dzen dɛ mobotum m'agye m'ahom anaa m'ada ber a merekankan buukuu no. Sɛ mobotum ada a, gyedɛ makenkan ewie ansaana. Ntsi mebɛpɛ dɛ mobͻhwɛ sin mbom na wͻabo me ma m'agye m'ahom yie.